Siz bu vaziyatni juda yaxshi hal qildingiz. Sizning tajribalaringiz va bilimingiz juda qo'l keldi. <noise> Aks holda bu vaziyatda biz boshqacha natijaga erishgan bo'lar edik. Yaxshiyam, sizning tajribangizga asosan biz muvaffaqiyatli natijani qo'lga kiritdik. Sizning tajribangiz bunda sabab bo'ldi. <noise>